Nah eme nggo biasa'n one mbaru donde'n one mbaru hang ute bok sio. Hang ute bok situ ga mai one mai pering ne hia, pering sot koe sio hot situ di uwa'd. hitu donde'n tong iris koe koe's di apa situ di, iris koe koe bok situ, poli iris ga cuci, cuci sampe keta nggo mora taung apa'd bone'n. Poli apa itu tong lnagsung kukus agu campur so'd ute ute iwo'r sio. Biasa'r nganceng kangkung sio, eme toe tong ute ute sot do kat tah. Eme toe sa- saung paku sio, poli itu tong ga eme nggo hia tong ga paling pisa jam koe apa'n na ute hitu hitu tara lima jam ko pat jam bertahan ute hitu. Eme nggo tong ga poli hang itu tong ga ganti ute bana, eme ganti ute bana ga berarti <hesitation> donde'n kole aku ga hang ute. Ute daeng sio, hitu tong olo apa kole's lite na one wae kolang lite ute situ kut peang nunu'r nunu apa situ nunu ute situ. Poli hitu lite tong ga campur kut apa ai nggo pe lembek's ute situ tong ga ngance le hang. Poli itu tong ite iris ute situ, iris ute situ poli itu tong ga agu na kat one wae lite tong ga kukus apa ute situ sampe nggo tong leng keta apa'd. tongcampur agu minyak lite ce koen minyak ela ko <hesitation> minyak goreng sio na nitu, po nganceng hang lite tong. Ai hitu eme nggo ute situ donde'r na one apa lite eme ngoeng ngoeng hang kole lite tong, na ket one kulkas. Ai one beo dami one ruteng ai nggo ces nitu jadi'n tong nganceng ket pande kolang ute ngance ket pande kolang poli itu ngance keta nggo tong na keta pisa jam's <hesitation> one apa ai nggo pe ces one ruteng. Jadi biasa'r ende ema ende ema daku kole teneng teneng nggitu kut latang aku eme nggo tong ngo sekola ko ngo nia nggitu olong hang di. <noise> eme nggo se jogja gho ga ghang. Hang saung ndusuk sio, saung ndusuk situ tong gah lako ked ngo weli one one warung warung burjo sio biasa'n. Ai ce jogja ai toe ma danga nggo pe do keta keluar seng situ tong. Eme toe tong ga weli ked one one ata pika apa pika ute sio donde'r lako one kos lako weli ute situ, poli itu tong pande's ute situ tong ga. Poli itu pande ite situ tong ga toe hanya nggo apa na peang kole taung de apa'r ute situ, poli itu campur agu nakeng ela ko nakeng manuk's tong ute situ kut jadi kut jadi nggo tong tahan lama's tong kut beheng kole apa'd beheng <hesitation> na'a de ute situ ai nggo ami one kos toe manga kulkas kole dami toh, jadi harus donde nggo tong toe ma na'd ute langsung pande ket's ute situ. Langsung hang agu lawa sot eta kos. <hesitation>